لو نقدر نغير حاجة في الماضي، يمكن كنت نختار إنه يكون أكثر حرص في التعلم الثغري <hesitation> لإن العلم هو يفتح <hesitation> لك أبواب المستقبل، يساعدك تبني حياتك بشكل أفضل، لو كنت وكلت علي ركزت علي دراستك في البداية، كان ممكن اهداف أسرع أكبر في حياتك وتكون أكتر نجاح و <hesitation> نحدد هدف أكتر وضوحا.